मा माका दोस्त का घर ने ग्या। अर वा इनंग उनंग कई करबा लाग्गया। गलती से गलती होवे तो नी पण गलती से कई टूट जावे। कांच टूट ग्यो। दोस्त से कई केंगा। माफी मांग लेंगा। यार गलती होगी। <hesitation> कई केगो तो पैसा दे देंगा। दोस्त के या जावे तो हो ही जावे गलती कदी कदी। माफी मांग लेंगा। अर के देंगा के पिसा ले लीजे भाया। अर दोस्त के या जांगा तो ध्यान राखांगा चीजा को। का कई धरयो। कई नी धरयो। फेर हाथ भी नी लगांगा दोस्त की चीजा के। लगांगा तो दोस्त से पूछ के। फैली भी गलती होगी ची। असा कर के दोस्त के या जांगा तो ध्यान राखांगा।